यब जापानक संसकृतिक बारेमा कथि कहके? जापानक संसकृति यब वातक रहनसहन, खैली, पियाली, वेसभुसा, वातक जुन किसीमक अनुशासन बडइ । जुन किसीमक हुन्काके बचवासे <hesitation> प्ले ग्रुपसे सिखोसइ, डे केयर से । हुनका तलास्ट सम्म फेरी हुनका उहे नै हुनकर उअ अनुशासन यापन जीवनमा कायम करले करले करले करले जेसइ । हुनकर नहिया विश्वमा बफादार कुनुह देशवाक हैनो । हुनकर नहिया मेहनती लगभग लगभग देशवा याको देशवाक मन्सावा हुनका हैन करसइ । हुनका बचवाइसे देखि लियर यापन व्यक्तिगत सरसफाई देखि लियर हुनका पब्लिकमा कसका जाइके हसे कसका करके, कसका हुनका अभिवादन करके हुनका सब डउलसे सिखल । हुनका यापन संसकृतिक पुराइ ओथिया घमण्ड कर्लही । हमरा यसनक ओसनक कहके घमण्ड मने डउले रुपसे कहु न याको देशवाक नहिया हैने । लुटपाट ओथिया <hesitation> काटमार सभ न दोसर जन चोरावाके न दोसर जनके दुख देवके हुनका जखाना फेरी यपने दुनियामा भुलाईली हसइ । हसे हुनका खाना पियाना, पुरनी बातवा हुनकर फेरी पुरै हसइ <hesitation> डउल ।